<hesitation> E kaya tariha kama, tounan nibana wana tariha saye, me <hesitation> changal leppol sudu kaba. E <hesitation> wakatawe changal leppol sudu kaba, saye man tumi loran ukata tumi nami amilara tariha man.